Maisha yana nenda nanchu sana, nenda amani sana. Baa kwa maisha na sana, ninenda nusekera nuishe, naijishe nusanako numpesa, naomba inine ine, <hesitation> kwasababu koo uwiikela chaaka vii bila akiri kutumama, ni sawa sawa na kusina kintu, kosa kutumama, kosa koumfulishe maa akiri yako na muviri waako, iri kutanga viri nicha urikiikala, navile akiri kufanya kazi basi kulukulukulu kusina maana, kusina kabisa adi niae nchio tuma mate, neenda sana jadiri sana mada ja maisha, no mwa anwenya, ni jole usa gugwenu umaisha yako. Ili uishi maisha yakawaida sana, usaka uvaluke na vii vaako. ondoa akira badilisha mawazo uhu akuhere iri, umuhera rire ili ngaje ni hela.